सॅटॅलाइट येह ऑर्बिटिं समे जायत असता नालयर ऐर्थाच वांगड तसाच भौतय तिंका जिओसिंक्रोनस सॅटॅलाइट म्हंतात। सॅटॅलाइटची भोवपाची स्पीड हेजेर असता की तोह ऐर्थाक चॅन कितलो लागीं नालयर पैस असता।